Дар Ҳиндустон зиёда ба ҳазор забон ва диалект гуфтугӯ мешавад. Фестивалҳои Дивали ва Холи дар ин кишвар хеле маъруф ва ҷашн гирифта мешаванд. Ҳиндустон инчунин бо санъати классикии рақсу мусиқӣ, мисли рагӣ ва бхангра, шӯҳрат дорад.